Allura... Quantu eserciziu avissi a fari un cani ogni jornu? Sinceramenti nun haiu idea, 'un haiu mai avutu un cani. Però pozzu arrispùnniri pinsannu a chiddu ca vitti fari ad àutri... generalmenti si senti sempri ca lu cani havi bisognu di fari la so passiata cutidiana ca è o na passiata o è pi iddu fari li so' affari, li bisogni. Nun lu sacciu. 'N tiurìa sunnu tutti dui li cosi, a cui pensu quannu taliu li pillìculi o àutri cchiù o menu sempri ddà. Pi quantu riguarda l'eserciziu, supponemu ca na caminata avissi a durari almenu deci minuti forsi venti minuti e quinni pozzu suppòniri chi chista è la quantità mìnima c'avissi a fari nu cani ogni jornu... multiplicatu pi lu nùmeru di bisogni... Un'ura di eserciziu macari macari... lu cani chiaramenti si movi puru nt casa. Nun si tratta sulu di attività esterni. Allura non lu sacciu chiù, supponemu ca na passiata di un'ura è lo sporti minimu, si appressu si pò fari n'àutra, di chiù mègghiu ancora. Quantu eserciziu havi bisognu un cani... nun so ca <hesitation> nun haju mai avutu un cani quinni pozzu sulu supporri. Suppunemu ca un cani havi bisognu di almenu un'ura di caminata ô jornu, cunsidirannu puru ca di sòlitu la caminata è usata pi farli fari li so' bisogni quinni jo criu almenu un'ura a lu jornu. Dipenni poi di la razza dû cani. Alcuni hannu bisognu di chiù eserciziu.